Pues siempre záh bá mai má bu ñi aum jo pues como todo pues jéi loh óh laú já láh áh náh jo pues eíh uh chai lau héh ni yía úh chaí laú já la úh maíh ajo lau ba main máh licuar úh ñi aum záh muo loih máh óh cóh áh-áh shía la zaí áh siempre muo tsá lá eí do. Ba muoh muo la jó pues máh ou uh ñi aum pero lau báh main máh áh úh ñi aum. Siempre lau eig kaí ajo noh lau áh muo dar sabor muo yói caig úh maíh, muoh yoih caig ñi joh cá muo gi óh ku laín joh ku máh gi jaín óh pues siempre laau bá main shía lá zaíh máh bu ñi aum jo-jo siempre ká muo já láh ni toi caig por que lauh-lauh kaíg óh chá jóh bá má gi éh licuadora pues shía óh máh pero lau-lau casi réh óh máh sabor léh-léh báh kó tsá cuain jo lau báh máh magi laú áh uh ñi aum ma, áh uh ñi aum ma tsá noh jo pe áh úh ñi aum lau ni múo licuar ñáh joh pues lau shía gi sabor bueno lá joh laig náh que shía gi sabor por que lau siempre lau bá mai máh zá yíah jéi muo tá muo zá yía muo tá muoóh úh ñi aum lá jeí óh pe como la noh éh muo gi por que éh ré gi neí uh náí pe siempre nai máh óh úh ñi aum. Siempre naí máh óh úh ñi aum <noise> já la úh ñi aum naí máh laú máh óh pues có cuo óh cá muo éh muo múo la jó oh siempre lá jé muo naí fu zá yía laig má áh úh ñi aum muo lita jo jaín pues jaí lá noh múo tsá ká laig jo muo yoih óh siempre fu óh zá bá máh la muo zá yía do úh li aum jo pues lau muo úh ñi aum yíu au buh ñi aun ré muo laú zá muo loí muo laú ká muo bu ñi aum a si. Lá joh zá muo loí muo bú ñi aum cha aum ká náh au bu ñi aum pi auh úh ñi aum já lá uh ñi aum já lá áh aum áh-áh jo muo yói joh fain bá áh joh ah-ah-ah aum pi chi gi bá main máh pe áh joh muo uh ñi aum chá bá main naig lau já lá consume lau barbacoa lau já la áh joh lau maíh chim muo, muoh laú já la úh ñi aum bá main máh báh main naig taco jo-jo siempre muo úh ñi aum ré auh úh ñi aum yíu jo muo guacamole óh caig gi shiu pico de gallo muoh gi pe lau bá main máh lau pancita áh-áh lau barbacoa lau consume jo siempre ká muo laú koh gi ingrediente zá muo lig muo kó aum pi au cóh áh aum áh chi gi jo-jo éh caig gi lau óh chá jai la yaí aum do por que chíí gi la joh jo pues baí joh máh áh úh ñih mjú pe bá main máh taco shía gi por que lau ka muo mú ká muo ku lain ka muo. Óh tsi cá muo úh maih, cá muo ajo cá muo ñi joh áh có do óh éh caig gi jo jai cá pai ñi caig gí óh pe lau chí áh úh ñi aum bá main máh lau, lau siempre muo óh úh ñi aum pues nai tao muo asi ni ñi óh éh ingredientes jeí já úh ñi aum áh-áh úh ñi máh lau naí tao muo ña pues siempre, siempre pues lau zá yía aíg áh úh ñi aum áh siempre ni máh do ni ma la leig. Oh pues lá noh éh laig gi máh pues éh ré neig gi úh naíh jo pe záh ná muo úh ñih zá muo loig muo zá éh licuadora au zá muo loi muo héh molcajete óh pe lau ni fu náh que laig náh que máh gi báh main máh tzá no áh bu ñi aum por que bueno náh éh aí náh bu ñi aum lau áh-áh-áh úh ñi aum áh siempre múo óh la joh ph pe lau ná có náh ni má oh intentar maá uh ñi aum pe éh ká uh oig chía a si pe, pe lau cóh óh cuaín shiá la muo zah lau máig chim muo muoh tzá.